كي التيشيرت سهل. ما عليك الا تجيب التيشيرت، وتحطه على الطاولة، وتضبط الكاوية على متوسط، وتبدأ تكوي، تخلي حركتك بإتجاه واحد. ما تغير تمشي من أسفل إلى أعلى، وتمسك الجوانب. هذي الطريقة.